ايوه ال <hesitation> تعليم مهم جدا ، لإن العلم أصلا هو أساس التقدم ، وبيساعد إن هو يطور المهارات ويطور الفهم ويعزز قدرة الفرد نفسه على انجاز الأشياء وعلى إدراك الواقع وعلى التحدي ومواجهة التحديات كمان